to mun ɗ ane ɗ ai shinkafa se ɗ in kise dinka saya kasni maru kasni manja akahni se mutaise sosai mutansakaya wa ɗ i kamaru wa ɗ i kuwa dauka ka maru bai wa ɗ i se ka <hesitation> kamai tu man ɗ a ka kasna ka hni se tina wa ɗ i kuma ɗ olene seka eni wa ɗ i ka ɗ irareni men man ɗ i ka'yu tsammani bai kadireni ka ayan ka ɗ ireni ka ayan ka ɗ irenika'ayan ka kase akayi. wa ɗ ikuwa nndene kau shinka faima oyumi gagare katau ka dyum man ɗ i najane janebai bare <hesitation> sa tai. saboka gidai ɗ umma ka rekare kama mu ɗ agi mune mu n ɗ oka kwaraka shinkafai ancakanai kwara kuima n ɗ e netaka lokacini, ɗ arye ai wan shinkafa man ɗ i 'yan tsam manni bai. amma akata ikoma n ɗ dage ɗ dinkose sosai mubau ti bautiniba tani mu 'yarimutai lauka kasni mara kawai akani taimeni kakasu maruya kaman ɗ a tikau kawaikau cita tika kaniya time kausosai aakatikau katasu kaya ka ɗ ari eli ka tinga tikau' rigam ya ɗ ɗ a n ɗ age etikaya ya ɗ ɗ a n ɗ age etikau nika kamandi ka njawasi ka ɗ in kisa kaya kakasni man ɗ a ka cita akani ka eni gidai kagamata tise kamaru <hesitation> kaga matisasakaya se tina to katusa kaya aka tika nik cawu akatika nik ka ngana ka tunu tau makau kamewa ɗ iba sabokau gi ɗ ai kama mu'yari n ɗ oka ɗ inkatum shinkafai ɗ din katum shinkafaiya ko taliya ko shin ka fay se mu ha ɗ e mrtum sosai kame wa ɗ ibai maru hni ka mike albarkacima n ɗ age tala burba shi ɗ a tinmuka katika kasakaya shikenan se ta ɗ u amma se n ɗ etu setame ɗ a afata wa ɗ i se tame ɗ a afata wa ɗ i ote gida ;yam ɗ a kwar tika ka otai man ɗ i ka tina bai bare ka otia man ɗ i ka tina bai bare huma ka etu kata shinkafai kana shin kafa kuwa tina malauke bai se ba oyam baka'oyumniya se talmeni baka oyum baikuwa se ba kwarakukau to kwarakui bi wa ɗ i 'yaka kwaraku tau biwa ɗ di kwaraka kate bai saboka gida i rayuwama ancai kama mu'yai hattara tindakafilima inate.